طايب أول حاجة اعمل أي حاجة تخلي اعصابك تسترخي مثلاً... اشرب ياسون اقري قرآن سبح الشيطان هيزن عليك لحد اما تنام تمام، اطفي نور الاوضه خليها مضلمه خالص هتلاقي النوم جالك أن شاء الله